Aga kungnge nilai-nilainna akko onrong atuwongenna manusia e ero iyyaq wissengnge engka yaseng ma- madeceng ka- sipaq na <noise> makanjaq i carana mabbicara ri padanna rupa tau engka biasa tau tuli massedekka narekko lowwi masigiq e akko siruntuq i padanna rupa tau <hesitation> mappadai akko massureng-surengngi.